کله چي اروپایان آسټرالیا ته راغلل، د بریتانوي دودیزو خوړو اغېز ډېر سو، خو د شلمې پېړۍ له نیمایي وروسته، د مهاجرت له امله آسټرالیا ته د ایټالوي، یوناني، چینايي، لبناني، ویتنامي او نورو هېوادونو خواړه هم ډېر راغلل. نو ، اوسنی آسټرالین پخلی یو ډول نړیوال مزاج لري، باربیکیو یا کباب آسټرالیايان ډېر خوښوي. دوی غوښه، چرګان او کبان کبابوي.